King'amining kicham aae kuyo amyani simawe sukul, amu sukul kicham ko kepire piich, amuuch muuch ko- kokewe sukul kokewe sukul amut kekoon asainment ko maiyai asa ki- ki amu kicham ayai kasiit ap sukul kicham anyoni ng'aitu kaa achesan kechesan ak lakok alak komuuch karon ng'oite kemboi kyachokan aleen ayai ayai kasiit ap kaa koma kasiit ap sukul ye kachokan arue koeche. ng'oeche a- ale amyani amu maai kasiit nepa kaa nepa sukul amu ng'iit sukul kokicham kepirei piich amu atkomeyai kasit nepo nakakonin mwalimu, ko karoon ko- ko- kirokto, kokimii olekicham kekureen skweya, koyotok kokicham ke- kepire piich amu atkimeyai irue kong'etekei asupuhi aii chioni, akonatok koo panishment nepo nepo walimuya, akora kimii mwalimoyot nekicham kokoroom, kicham koneteech hesapu ak kicham aa ya kait sukul koleen amache ni ak ni ak ni, mache kokirokto no, akimamii mcheset.